Ja, ich les' gern Hörbücher, eh, normalerweis Fantasy oder Sience Fiction. Das letzte Hörbuch und das letzte Buch Buch das ich tatsächlich gelesen hab war Perry Rhodan-Silberband.

Ja normalerweise schon, Hindernisse motivieren mich eher sogar ehm weils ichs dann halt Herausforderung seh. Also es kommt immer drauf an es kann einmal sein, das Hindernisse ja frustrierend wirken und ich dann einfach mal nen Tag oder was brauch. Aber Ja. Ich ne ich versuch mich dann immer zu motivieren und beiß mich meistens dann fest. Und wenn ich mich mal fest gebissen hab, dann gute Nacht.

Nen Feuerstein, was zu Essen und nen Funkgerät

Also ich koch relativ häufig, tatsächlich und das liegt einfach daran das ich in letzter Zeit alleine lebe.

Tatsächlich noch nicht. Aber ne gute Schätzung wär so an die fünfzig oder hundert mindest also allein allein selbst installierte Software mindestens fünfzig.

Tatsächlich ja, solang es Bücher gibt alles gut. Solang es Bücher gibt, Hörspiele, hab ich gar kein Problem mit wenns keine Filme mehr gibt. Wozu? Ja ehm. Die Fantasy, tatsächlich ist es eigentlich sogar interessanter in in in eine Welt wirklich abzutauchen indem man ein Buch liest als nen Film zu gucken.

Das ne gute Frage. Wahrscheinlich echt, das hört sich jetzt dämlich das hört sich jetzt komisch an aber tatsächlich Mandarin. Ich würd echt gern Mandarin können, das wär cool. Weils auch halt sehr sehr sehr viele Türen öffnet. Grade in nahen os in nach Fernost.

Das ist ne gute Frage: Der älteste Gegenstand in meinem Besitz... Da könnt ich spontan jetzt gar nichts sagen. Aber definitiv würde ich sagen, in meinem Besitz... Ja, doch, doch! Ich hab was. Dürfte einer der Teller sein von meiner Mom.

Die Farbe Blau oder ja genau so so Aquamarinblau eh, weil mein Fahrz mein Auto auch so auch die gleiche Farbe hat.

Also ich würd gern mal Frankreich Frankreich erkunden wär cool, mal als Roadtrip durch Frankreich.

Kommunikation und Ehrlichkeit und tatsächlich das man ... gegenseitig sich wertschätzt. Ja es muss jetzt keine riesengroße Geste sein aber Ja.

Blau, einfach nur Blau.

Also ich finds genrell wichtig, dass man Geschichte analysiert, auch Personen in der Geschichte analysiert. Ja Ihr Handeln analysiert. Um Fehler zu vermeiden und um auch Ja ehm, früher war nicht alles schlecht, ja und eventuell auch was neues zu lernen.

Äh tatsächlich, Fallschirmspringen, Fallschirmspringen absolut Bock.

Aktuell? Hier regnerisch und trüb.

Das erste das ich tun würde wär, wenn ich wirklich alles tun könnte und die Welt verändern könnte. Ich würde eigentlich nur zwei Gefühle abschaffen in den Menschen oder zwei Antriebe des Menschen abschaffen. Das erste ist der Hass und das zweite ist die Gier. Hass un schaff Hass und Gier ab und ich schwör dir un und es ist definitiv so, dass die Welt nen bessrer Ort wird.

Nichts, am liebsten lauf ich nackt.

Ja tatsächlich eh. Tatsächlich ne tatsächlich eher weniger. Ich sehe wie immer mehr eh immer weniger wird tatsächlich eh. Viel mehr auf technische Hilfsmittel zurückgreifen.

<noise> Kartoffeln.

Die wird meistens meine Arbeitskleidung, tatsächlich und wenns dann gar nicht mehr geht dann fliegt sie halt auch wirklich raus Ab in die Altkleidertonne beziehungsweise Restmüll zur Verbrennung, weg mit dem Scheiß.

Anpassungsfähigkeit, unter anderem Anpassungsfähigkeit, Wissbegierde ehm und sich begeistern können für etwas.

... Nein ... <noise>